Kwantha ghabha nyema, va- vanyama vachiphungwa. Ng'ombe, mburi inyi ntifurie toshe angu kwichi ngo'mbe ukainika- uka- uka- ukainika kindo kijo kunikwichanika mara ukainika <hesitation> pumba, mringa yakumika maripha mengi. Hata mburi, hata mburu ukati uakava kumko tinika, mara ghakwe kwa ukati na ikinika pumba na mringa nifurie atakunika maripha mengi. Naa wambe hata kwenda ngeai, hata thari kwa mfano ng'ombe, ng'ombe yang'undu yairi- yairima ikunika thari kwaviali nyinda, kwavialia tengire minyema maemba nekipoa kwapata kwapata thari mbolea njicha duu hena hena netunza mimea yapho.